باش نلصقو اللوحة فالحيط كنوجدو اللصاقة اللي كتلصق من جوج جيهات و كنوجدو المقص و كناخدو العبار ديال البلاصة اللي غنعلقو فيها اللوحة تنجيبو اللصاقة اللي كتلصق من جوج جيهات كنحيدو البلاسيكة الاو لا كنلصقوها على الحيط و من بعد كنحيدو البلاستيكة التانية و نصلقو عليها اللوحة